I celebrate my birthday like, when my birthday coming- I cook food, I buy drinks, I call my friends, we eat, we drink, we dance, everybody scatter and go.